भलदि बराप कापडे धापन इतले उदक बलधेत बराप। डेटर्जेंट घालाप म्हालय साबणाचो पिटो उदकांत थोड़या प्रमाणात साबणाचो पिटो घालूना घेवाप। घाटलेलेया उदकाचेया पित्यां कापडे भिजन दवोराप। कापडे उदकांत बुडोन सुमार पांदरां ते तिसा मिन्ता भिजन दवोराप। हडपा आनि गश्तुवाप, हातां वा कापडे दुवापाचो जागो जंका फाँतर मनता। ताजेर ते गश्तूना कापड्यानाचो चिकोल पूर्यापणा कड़पा। उपरांत बारें दुवाप, कापडे निबाल उदकांत बारें दोन तिनां दुवां झंझाळों पिलूना कड़पा। जनू करून ताजो सगलों साबण फेसा आसा तो वासपाचो। धूवाप आनि सुकोंगा घालप। उपरांत कापडे बारें पीलाप घट्ट आनि सुकपाक घालाप।